Belgiä um katskiilne maa. Lõunõ puul um sääl prantsusõ kiil, midä nä kutsvaq vallooni keeles ja põh'a puul um hollandi kiil, miä nä kutsvaq flaami keeles.